مشروبي المفضل هي القهوة، باش تحضرها لازم تغلي الماء فوق النار، و تديرلو القهوة يعاود يزيد يغلي، كي تطلع تطفي النار.